Saikpa kak gi wangbi la ebzi loo ekaka oshin moa kpolo eshin ayakpo moa akpo kla esikp moa kpoloo eshin kusa etra ko eyin me esku amba me kpo me lolo me esku lo adaga sikpa la awo algo ayin ba moa añsa lo egbo ogboo ko atama moa la nan sikpa he ma la koma awo kaka soso ne lo hlu gre jigi nga lo agbi aba gno omba gan ambye abi aba gno me ga dzo mba fi san asi moa ayla shan moa ayala ma moa yla ga moa dzo gre ya jugu ña moa jugu ohin ga nwo si opoo oba nwo opo nwo po la nwo dzo si ajugu ko ee embo to ekaka ba moa la kppo also lo awo nwo ozga na ga okpo enin ape osi ma sa nwo ori nwo klo nwo kro hen kala lo ori nwo klo nwo si lo tapeli ehre moa akpolo mo avo lo vovo nwo ori lo omba riri eka moa azya sikpa ozhi ba eno me yi shne ña ofa sikpa a jugu me nwo jikpi ña ga nwo kpo awo kpo ga nwo ogbon ove ga nwo si na si ami akpa nwo za nwo za na g ami ove eki ami ba si ña ga ove nwo onza owo sa ndo tso sikpa ogi ami ove me aven tsi kampakampa nwo ba nza ña sku eshiimu ya ewoma nwo si atuma enye ekpe ek he nwo si ña oba ga nwo onza nwo onza eshimu ya ewo uku ga nwo si ogi ape nwo si na sipe kame ga kpo kame ga onza ga si ña si eshin nwo zgi sikpa ba moa atam lo caca kahe ga ban lo la masin si masin sma zga ozga lo awo egba h si masin gima sa gbaga ebra si ma ga nwo si anyan nwo klo osi eshre ba kpashla nwo klo oshri eme moa abzee aran kpakpa sa gima osigima ga Bmi tmu si masin si ekpakpa ko nwo klo nwo kpagga avan si ma oklo aya ba aya ba ko ba kpash ogi ma ogye la aya la nu kpalala he ba le la zan gno ga tza abgo nwo klo otan sikpa ba lo gre nwo akiji esson nwo tza bzo nwo fa okmu opye hu ayu ga tantan nwo fa akmu hu ayu fa okmu opye huayu ka otan ome kenan oye olo abla esikpa ba nwo ozga lo ba nwo otan lo la nwo klo kpolo la ene ape nwo ozga ña sa ga nwo nwo tza kaka me la aza ka bame shan elo gu ga nwo zga na kyewe ga nwo ta masin ma mbo nwo ta enyen ma mbo nwo ta masin ma mbo nwo ta enye ma mbo ga nwo zga ña ga nwo ta enye ma mbo ga nwo zga na ga nwo hre ene ba apo me a kpa nwo kpo leglease ga nwo pmo la ka zga ape la a ga nwo fa esure kpsha la aran dzizi ba eno he si sima si enye sima tpotpo ga si zga agba sku lo sa ora ta enye of a sirep kekle ozga ago ga ofa ba tama si hre esikpa ogye ago ga ofa ba tama si hre esikpa lo ogye nwo tpo lo tpo lo ga Fa adgo, fa la abgo otan algo go atan abgo sikpa gno tan abgo agre aye akpiyi dzizi agree agree gno ori asko kyuku shi mbo algo ba ask to nwo ozga ña rame lo ga nwo fa sikpa ogi akpokle nwo fa sikpa si akpoklu kame lo sa nwo fa enye apye me ohre ma ogyin gbaga kpakpan nwo klo si kpakpan si enye akpe me lo awo klo abaga umu repakpan oze egboo ofa umu kpakpan ohre kame hre kame ga nwo dzo gno otan amma akwai moareke moa klo enye a pon me mbo nwo si masin fa masin nwo fa masin abza si asikpa sa oklo eyi eee a pon fa enye si ma kyekye lo ga fa kpapka eyi kpakpan egoo ga otan lo ame lo ayi gbogbo sikpa moa sun si ña aba ozhi he nwo klo nwo nwo nwo kpo also moa aveve he also moa avevo moa asi lo si agbo kli ga moa akpon ave aklusu nwo fa sikpa ya dga ewhu otsa me sa nwo ba fa ama enye hre ga fa ma ask si a glazozo me la glazo glazo ga kpove avava Nwo ofa otseba esikpa la yi tsitsi lo avyevye akpo nome la azo ga nwo zhi nwo ota ozhi ota ga nwo si ta ogogo ga otan ame lo mbo akpowo sosai nu si wo ehre nwo kkpo dure sikpa bo duka omba ehre sikpa me na fa sikpa gno opu lo gno si zga ashe gu la vyenye gbo omba kyen nwoklo wo mbo tza na glesidi nwo gledi ga si na ozga ashe av ohen lo ba lo wo ba hre nwo da ami lo awo dan la van vye agbo omba kyen ga lo ba abme ba wo pakrpakr la ba admi sosai ga si kyekye huhu otpo lo tpo lo nwo tpo no po lo sa la ba zhin ehre, azhin ehre me ya nwo si ami hema hrema hrema avye trotre ga nwo tmu ozga ungo ga oska eshpo sko eshpo sko esho ba ga nwo klo esikpa he lo nwo ori lo kada enye api nwo or na klo nwo ori na kala enye azo nwo klo nwo ori na kala kikpi nwo klo nwo ori na duk kala enye gno wo balo ewo ba la ekpo na esson sno.